भारतांतं वड्ड वड्ड डोंगर आसत आणि एक फामद। डोंगर म्होळ्ल्यार माउंट एव्हरेस्ट एव्हरेस्ट। सोँवसारांतलो सगळेच उँचलों डोंगर जाऊं आसा। डोंगर बोरेंच उँच आस्तत तांचीं लंबाई सुमार सष्ठी। ते आठ्शी मीटर आंस्क शकता उँच वायतां वायतां। वारूं उण्नो जातां डोंगर शांन्त आनी सोबीत आस्तत। डोंगरार देव मळता एकें म्होंतांत डोंगरांचेर। आत्मिक वा़द जाता आनी मों शांन्त जाता।